nyt on heinäkuun kahdeskymmenesviides päivä tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkolme olemme täällä Sallan Hautajärven kylässä Hännisen talossa ja haastateltavana on talon vanhaisäntä Johan Erkki Hänninen häntä kutsutaan Erkki Hänniseksi hän on syntynyt marraskuun kolmantenakymmenentenä päivänä tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäyksi Sodankylässä josta hän on muuttanut noin nelivuotiaana tähän Hautajärven kylään ja täällä hän on siitä myöten asunut no mitä riistaa te olette etupäässä pyytänyt
no se oli tuota se oli tuota - etupäässä minä olen pyytänyt nyt kaikenlaista kyllä - metsäriistaa mutta no jos nyt pantaisiin tuota niin olen kolmetoista karhua - kolmentoista karhun tapossa minä olen ollut jos siitä lähdettäisiin
otetaanpas niistä karhunpyynnistä ensiksi
no se on ne on - ne on karhut on olleet tuota aivan tuota että ne on kun on pyydetty ne on hyvin menneet aivan ensi laukauksella mutta yksi on tuota ollut keskimmäinen vai semmoinen tuota se se oli kun se oli pesässä ja ja meitä oli kolme miestä tuota tuo Harjun Matti ja Alpi kaverina minulla ja ja sitten tuota mentiin tuonne Selkälän takaiselle sinne ja ja siellä sitten tuota meillä oli kolme koiraa ja tuota siellä oli sitten karhun jäljet tuli ja se yksi koira pelkäsi se tuli miesten tykö ja tuota se sitten siinä oli sitten se vaaranlaita semmoinen - kalliopaljakka ja se oli tuota minä että se tuumaa se Matti että tuota varmasti se ei ole lintu kun hänen koiransakin tuli pois tuota että että se kyllä jos se lintu on se ei olisi tullut ja ja niin se sitten minä sanoin että minäpä hiihdän tuosta tuolta yli tuon selän tuota että tuolla jos on ja ja karhu niin se on siellä siellä se on tuota jäljet ja no ne vastasi että älä älkää älä lähde sinne mäen päälle kiikkumaan tuota kyllä se koirakin katosi että se on mennyt menojaan minä että en kyllä minä mene tuota että hiihtäkää te täältä alapuolelta tuota ja minä sitten tuota lähdin siitä käpäisin sinne tuota päälle ja minä hoksasin - se oli hangen päälle lunta satanut siinä vähän tuota silloin yöllä minä että älähän huoli tuolla on vereksiä jälkiä nuo on ison näköisiä vaikka vaikka ne lie karhun jälkiä no minä menen tuota sinne niin no karhun jäljethän nämä ovat minä että no pitää se katsella - minne käsi se on kulkenut tuota siitä ja no niin minä siinä katselen ja viuruan kusiaismättäitä siinä kaivellut sitten ja no enhän minä - puhunut mitään vielä niille toisille tuota ennen kuin minä selvää siitä otin oikein että minne käsin se on mennyt ja että se on vissiin mennyt koirat perässä mutta kun ei ne haukkuneet niin en tiedä olisiko ne muut sotkeutuneet ja no minä menen sinne minä katson no tuolta on - tuolla se on työn tehnyt kun on niin kinoksen alta kaivanut kusiaismättään niin no että pitääpä lähteä katsomaan no minä menen sinne tuota tässähän se on jo noussut jo - ylös milloin lienee ja tässä on vanha rannio ja ja tänne on alas tuonne tuonne hautaan käsin mennyt no minä siinä katselen minä että se on varma pesä tuossa se on se on pesä ja - sillä on pojat kun kun se on mennyt takaisin no minä menen siihen tuota sitten siihen pesälle siihen pesäreiän päälle noin - siihen ja huilaan siinä ja ja minulla on pyssy selässä ja no eihän sitä nyt niin äkkiä kun siihen nyt meni niin eihän sitä nyt - hoksinut tuota että se tuossa on noin lähellä tuota että asunut että se on saattanut mennä minne lie että mitä nyt pyssyllä teen että se on kun voinut mennä mihin lieneekään ja no minä sitten tuota menen siihen pesälle ja töksäytän sivakat noin ja minä katson pesä - tässä on pesä no minä vilkuilen ja siinä - ympäri varmasti on pesässä siinä on veres jälki sinne hautaan mennyt minä siinä tuota minä katson no johan se tulee nokka näkyy sieltä jo ja minulla on pyssy selässä ja niin hiipii hitaasti niin että tuota liikkua ja ei silmät on pyöreänä ja katsoo minua silmiin no mitä kun ei ole tuota metriäkään täyteen suksen pohjiin kun se tulee siitä sieltä työntyy siitä maan alta minä että voi ryökäle että kun en - tiennyt että nyt minä olisin ampunut tuon tuohon mutta kun pyssy selässä ei kerkiä ja kun se on vaara kalliokko siellä niin siitä ei pääse suoraan alas laskemaan että se ja että tietysti hanki että kantaa hänet minä siinä ajattelin että miten ne vielä koirat on mennyt kun ne ei ei täällä tämä elukka on ja eikä niitä kuulu eikä näy no minä hoksin että sehän minun ukkovainaja sanoi että pesästä kun karhu lähtee tuota niin se tulee niin kauan hiljaa vaanimalla että rupeaa korvat tuolta näkymään niin sieltä maan alta no minä katson se tulee siihen niin hiljaa noin noin minä että no nyt on parasta tuota säkäistä tuota ja se se oli sieltä näytti sieltä ylempää tuota että se on sieltä sievää että ei ole kallioita että kyllä se minä myötämaahan kun menee niin ei se tapaa tuota minua juu minä lasken suksella ja älähän huolikaan minä siinä minä suokasin siitä pukkasin sukset - tuota sinne alas ja no sehän heti oli hänkin päällä lumen päällä ja karjui äänessä että vaan sinä tulet miehen pesälle tuota ja se oli minun koirani kanssa justiinsa siinä silloin se oli niin kuin olisi palkattu mutta se ei puhunut mitään ja no sehän lähti minun perään se karhu laukkaamaan ja ja minä pyörähdin tuota siitä ja sivalsin pyssyn tuota sinä vähän matkan päässä käteeni että minä ammun sitä no ei ole rääpyä kun kun se lähtee minuun - silloin kun selkään koira menee ja puree niskaa ja säkää ja se hyppää pystyyn ja siinä sitten tuota pois koiran selästä pudottamalla noin siinä hyppelee ja no niinhän se hyppää aina koira sinne hangelle ja ja se vielä yrittää lähtemään minun - perään tuota no se koira selkään hyppää ja minulla ole varaa siinä ampua tuota ne häärää niin siinä niin minä että hyvästi olisi saada ampua oikeaan paikkaan että se tottelee tuota ja se siinä sitä tekevät siinä ja minä siinä pyssyn kanssa että no on se kumma että nuo noin liukkaasti liikkuvat tuossa no mitä hangella koira ja karhu se tapailee sitä no eihän se - se pyörähtää silloin se laukkaa selkään ja ja se karhu pystyyn ja rupeaa siinä puistelemaan itseään että pois selästä koira - putoamaan no koira niin pidättää hampaillaan ja no se nostaa - etujalkansa se on se koira - hoksi että nyt se ottaa hänen kiinni silloin se hyppää pois kun karhu on pystyssä kahdella jalalla no minähän siellä huudan sitten jo että täällä se on se karhu tulkaa te pois tänne tuota ja oli ne kuulleet sen äänen jo siellä siellä no niin ne nousi sinne tuota ja ja siinä oli sitten kasvanut semmoinen kallio kun kun oli se selkä maanselkä kallio ja iso kivi - kallio haljennut siinä sitten tuota niin se oli kasvanut kuusia niin - niin tiheään että ei päivä - läpi näkynyt ja minä koetin siitä minä en ollut kaukana minä koetan siitä katsoa että mistä mistä reiästä minä - ei kun käpälät sillä vilkkuu minä että en minä - jalkoihin ammu että kyllä se pitää saada ampua ruppaan tuota että ei tässä ole kiirettä että kyllähän tänä iltana tänä aamuna tuota kuitenkin menetät nahkasi kun että että löydettiin kerta sinut tässä niin että ja no niin ne tulivat sitten ne kaverit ja ne hoksivat siellä ylempänä sitten tuota ja ja se ampua rumautti siellä pistoolilla mutta ei sattunut kun ei ollut pontta minä ja minä olin siellä - minä että ei tässä kyllä tässä ammutaan toisemme minähän siitä käännähdin tuota sinne sivulle tuota ja ja se ampui siinä toisen kerran tuota ja eikä sattunut ja ja minulla ole ei ole sen vertaa reikää että minä saisin ampua siitä sitä karhua vaikka se on niin likellä mutta niin - sakeikko semmoinen no karhu näki että ei tässä auta täälläkin on muuan siellä ja silloin se työntyi sinne vaaran - alle tuota ja no se ampui kolmannen kerran vielä siellä ylempänä mutta ei sattunut no minähän menin sinne ei se -- ja laski ja niin minä nakkasin reppuni pään pois niin sille sitten sille pyssymiehelle ja sivalsin sen pistoolilla ja se antoi minulle sen pistoolin ja sanoi että painu nyt tuota ja se Matti - kaveriksi mutta eihän se sillä - sillä oli kannantakaiset suksissa ja messinkikäpälät siihen aikaan niin ja se jäi sinne kaatui sinne tuota ja parantamaan sukseaan ja minä painun perään ja se meni yli järven lahden tuota Kortakkojärvelle - lahden yli tuota laukkasi ja koirat haukuttaa kahta puolta mutta eivät tohdi ottaa kiinni eivät tohdi kiinni ottaa ei kuin haukuttavat vain ja minä hiihdän sinne ja se aivan niin kuin se oli vitiä satoi silloin yöllä ja aurinko nousi ja no sehän meni heti takkalaan se viti sitten ja se ei suksi - huilannut ja eikä ollut aikaa päästää vaatteita minulla siinä pois tuota niin ei kun noin aina - sukaisin tuota että näkisi vähänkin kun tuli lämmin ja vesi tippui sieltä aina sukaisin tuolla lailla että näki että ja niin se tuo menee sinne sitä aapaa sitten menee tuota ja no ei ollut kuin kahdeksan - näin pistoolissa minä olisin ampunut sieltä jo tuota sitä mutta kahdeksan latinkia niin minä että en minä ammu tuota että jos se ei satu käymään tuota että menevät aineet taaron että ei tässä ole kiirettä että kyllä tänä aamuna kengitellään ja älähän huolikaan se meni maalle ja siinä kun oli metson soidin nehän meni koirat kaikki sinne niiden lintujen perään ja karhut karhu jäi - laukkaamaan itsestään ja minä perässä ja ja minä vilkaisen aina sitä kaveriakin mutta että eikö sitä jo näy eikö sitä jo näy no minä että no ei no minä hiihdin sinne aavalle ja se sitten sinne seisoi ja rupesi lunta syömään se karhu minä että lämmin se on hänelläkin näkyy kun tuota pitää lunta syödä ja noin liikuttaa kieli noin - ja aina toppaa lunta ja ja minuun päin noin katsoo että mitä se sinä hommaat tuota no minä siinä lähdin hiljaa hiihtämään se oli Näätätunturi siinä aivan nokka siinä ja se se siinä tunturin alla siinä oli ja minä että tuota tuonne tunturin - tunturiin se lähti ja minä sieltä lähden hiihtämään noin ja siinä se oli Kortakkosokka se maan nimi jossa se oli tuota se ja katsoin aina sitä kaveria minä - että älähän huoli jo se tuolta näkyy öhkyröivän tulevan no se päivitteli että kun takkala tuli eikä nyt pääse mihinkään no minä että niin tässä kyllä mutta no ei tässä ole karhukaan kaukana tuota että ja no niin se tuli sitten sanoi että onpa sillä ukolla lämmin tuota minä sanoin että tuota lähdetäänhän nyt hiihtämään ja mennään tuota kurua hiihdetään että siinä oli liukkaampi keli kun on sakeassa puita että ei ole niin paistanut lumeen tuota aurinko no niin - kun minä sen sanoin että nyt lähdetään hiihtämään ja mennään sinne kuru se oli niin kuin olisi ymmärtänyt sen sanan se lähti laukkomaan tunturiin jaa silloin minä sukaisin eteen ja ja niin niin me tunturin puolelta päästäisiin sinne alangolle saataisiin menemään että siellä heti siellä on - pehmeää lumi että tuota kyllä se siellä tavataan ja ja se tuota no se kaveri hiihtää jäljessä ja minä hiihdän minä sanon että ei mennä jälkiä myöten että se on se on vahdissa varmasti kun se pudottaa jo täällä etelärinteellä että ei mennä jälkiä myöten että se on kuitenkin tuossa vahdissa ja niin mennään sinne minä sanoin jotta minä lasken tuon jängän toiselle puolen että tuosta jänkää se on mennyt sinne tunturiin tuota että se on aivan varma että siitä ne on ennenkin kulkeneet karhut no älähän huolikaan se jäi minusta sinne tuota kappaleen matkan päähän ja minä laskea kurautan sinne aavalle sinne jängälle minä sieltä huudan että hyvä tule että ei ole tänne tullut no kun se karhu kuuli sen niin se kun rupesi karjumaan se oli vahdissa siellä jängän aavan laidassa siellä kuusen tykönä niin se oli vahdissa siellä ja se rupesi vastaan karjumaan että vain ei ole tullut tänne ja niin lähti laukkomaan minua vastaan ja minä sauvat hangelle nakkasin tuota ja sivalsin sen pistoolin tuota käteeni ja minä sanoin Matille tuota no että tulehan rinnalle no eihän se tohtinut tulla se pidätti siellä ja kaatui sinne - riutan laitaan sinne ja se siellä makasi minä että no makaa vain ei sinusta ole apua kyllä minä pärjään yksinkin tässä tuota että ei tässä ole hätää mitään mutta kun annahan tulee tuota ja no se sen minä katson se -- ei se liiku siellä makaa minä että jos se hoksisi tuon karhun tuossa minä ajattelin että kyllä se - lähtisit siitä ja no se tulee sitten siitä tulee minua kohti ihan tuota ja minä vielä sanoin ajattelin kun se ukkovainaja sanoi että jos jos se on vihassakin että kaksi miestä kun on rinnakkain seisoo niin se ei tohdi tulla käsiksi se seisoo siihen kahdella jalalla se hyppää siihen tuota etupuolelle ja siihen seisoo no niin minä - pyssyni laitoin tuota ja nakkasin keppini tuota sinne hangelle ja nyt että - annahan se nyt tulee ja no sehän laukkoi ja valkea - vaahto suusta höyryää tuota ja siinä se sitten noin parin kolmen metrin päässä olisikohan kolmen metriä karahka semmoinen tuommoinen semmoinen parin metrin korkuinen pituinen tuota ja se oli melko sakea no se ei kun sen suojaan tuota tuota sankaa ja minä olen siinä aivan karahkan siinä että - onko kolmea metriä ja kun minä käännyn noin hän - sinne kääntyy sitten karahkan suojaan tulee ja huutaa no minä että no tule sen takana ensinnä en minä käänny enää tuota antaapa tulla tältä puolen aukiolle no sehän tuli siihen - karahkan takaa ja siitä hyppäsi siihen aukealle ja silloin minä vasta ammun ja niin laskin toisen kerran tuota ja ensi kerralla kun minä ammuin se rysähti kontalleen mutta nousi vielä seisomaan minä toisen kerran ammun ei päässyt enää tuota ja niin minä ammun kolmannen kerran tuota ja no se siihen sitten lakosi ja se oli melkein no että suksen nokan päälle astui käpälänsä tuota niin lähelle siihen kuoli niin no minä että mitähän se kaveri siellä hommaa kun sitä ei kuulu eikä näy että joko mikä onkohan se - tervekään enää älä huolikaan minä katson niin jo siellä nostelee tuota - käsiään tuota ja pyssyään selästä minä että tiedä se että älähän ammu minua ja no minähän siitä peräydyn siitä hankia myöten mutta että se jos se vielä ampuu minuun kun se on pökkerössä siellä no jo kääntää kääntää ja nostaa polvensa päälle pyssyn ja no jo se jämäytti minä että no ethän sinä osannut kuin karvoja karvoihin vain että sinähän ammut yli vaikka noin lähellä no se inttämään että ei se ole totta että kyllä se sattui ja niin kauan intti kun nahka otettiin mutta kun näki että ei olekaan poikittain kuulaa mennyt niin sitten vasta luopui pyssyn syyksi pani sitten sen tuota no mikäpä siinä on tuota minä sivalsin sen selälleen sen karhun siinä että kyllä se näkyy kun maito tississä että onko poikia ja niin vetäisen tuota niin no - maitoa tulee kourallinen tuota että hyvä on pojat on meidän kanssa no mikäpä siinä ja se oli se kolmas mies se laukkumies se tuli sitten siihen kanssa tuota vähän päästä ja siinähän sitä sitten juteltiin ja - oltiin päiväsydäntä ja ja maattiin siinä ja ja nyljettiin se karhu ja ja niin lähdettiin sitten pesälle että ne on pojat siellä no mikäpä siinä on riita siinä hommassa niin että - pesälle tuota ja no koirathan tiesi että siellä on asukkaat mutta kun oli pimeä pesä niin ei tohtineet mennä pesään koirat se piti jyystää siitä kallioraosta pesän takapuoli auki että päivä pihahti silloin ne työntyi sinne ne kaksi koiraa mutta kolmas koira ei tohtinut tulla ei kun siellä - haukkui ulompana ja ja siellä tuli sota siellä pesässä sitten minä että kyllä ne meni viimeisille reissulle nyt koirat tuota siellä kun sitten kun ne - kolme neljä neljästä suusta kun tulee ääntä niin siellä on ääntä sitten että oikein lumi tärisee että hanki tärisee tuota tuota kun ne on siellä - ja niin ajoivat sen sitten - sen toisen siihen maa pesän reiän - mukaan siihen ja siinä se kahdella jalalla seisoo ja koira kun - yllättää silloin se lyö kämmenellä että karvat pölähtää tuota ja no niin minä painoin sen kepillä sitten siihen ja - koirille että älkää tappako älkää tappako että - elävänä tämä viedään että kyllä me tämän kanssa pärjäämme siinä on ja no niinhän se sitten saatiin sen tuota sieltä ylös no silloin ne uudestaan pesään mutta siellä olikin jäntterämpi se toinen poika urospoika niin se ajoi koirat pois pesästä ja tuli siihen halsiin ja siinä se seisoi ja rööpi kämmenellä - koiraa kun se tuota meinaa ottaa kiinni koira ja ei ei ei antanut ei antanut ottaa koirilla kiinni mutta minä se suksisauvoilla painoin siihen ja sitten otettiin - ihmisillä otettiin kiinni se sitten tuota ja ja niin sitten mikäpä siinä oli siihen se loppui sitten se
tännehän ne toivat Harjuun
niinhän ne elävänä tuotiin tänne sitten taloon kylään
minkäkokoisia ne poikaset oli
oli ne tuota jo jo ne oli tuota niin kyllä ne olivat tuon korkuisia
puolimetrisiä
niin puolimetrisiä ne olivat no on kyllä se on sapekas se oli se uros se oli isompi vielä vähän semmoinen
kävinhän niitä minäkin katsomassa
joo
no onhan teillä muitakin tuommoisia karhunmetsästyksiä muistelkaapa niitä
no ne on se on ne on ne on mennyt suoristaan pakoon pakoon ei ole vastaan tullut tuota ei vastarintaa ei olet tehnyt kukaan muut joo se on niin mennyt se eikä ne ole joutanutkaan se se on se on tullut kun se oli - karannut niin se on heti siinä oltu niskassa kanssa me oltiin siksi rivakoita suksimiehiä että siinä ei kun se vain - jäljet tuli ja meillä oli sitten koirat ei yhtään niitä päässyt kaikki tapettiin joo kun jäljet löydettiin vain
montako kaiken kaikkiaan
kolmetoista karhua niin joo
jutellaanpas nyt siitä ketunpyynnistä
no se oli tuota niitä oli silloin täällä kettuja kun oli ei ollut pyytäjiä semmoisia jotka olisi saanut ja sitten tuota tänne tuli tuolta etelästä tuota tuli sitten joitakin ketunpyytäjiä ja ne pyysivät raudoilla ja tuota no minullakinhan teki mieli tuota että pitäisi oppia saada mutta eihän sitä saa se olisi pitänyt maksaa niin paljon rahaa että tuota niin että se niin kuin - mökin olisi ostanut kuitenkin niin paljon rahaa saada siitä opista ja se sitten tuota minä vehkaisin ja vehkaisin vehkaisin ja ja minä minä ostin sitten kahdet raudat ja minä vehkaisin siitä ja ja katselin ja ja panin niitä rautoja ja ja mutta ei ei se tuota se ei mennyt se tuota kun tuli raudat -- jäljelle tuota eli jäljen kohdalle tuota siitä meni sivu minä sitten tuota tässä oli semmoinen palttokettu iso kettu joka oli kesy vielä ikänsä ollut kylän seudussa ja sehän minä sitä velttasin ja se ei syönyt purujakaan no se oli pilttautettu kaikkiin että ei syöttiäkään ei syönyt joo ja niin tuolla Hietahetteen korvessa sitten - tuonne Ollilaan käsin tuota se oli siinä jänistä ajattanut ja ja ja se oli suinkin sen saanut sen jäniksen tuota ja siinä oli sitten semmoinen suora jälki tuota juoksujälki ja no minä siinä mietin mietin tuota että mitenkähän se pantaisiin tuota ja no minä että älähän huolikaan pitääpä käydä kuusen oksia minä -- kaivoin jo sen komon sinne johon raudan panin sinne alle ja ja askeleen pistin - läpi - kepin että mistä kautta se tulee että osaa panna sitten ne raudat ja ja niin panin hakoja sinne sieltä sitten sieltä - otin kuusista sieltä vähän ylempää ja siihen rautojen alapuolelle siihen komoon kun se lumeen kaivetaan se halsi sinne ja niin minä tälläsin siihen raudat sitten ja ja koetin sen jäljen sitten laittaa sillä lailla että siinä siitä ei taideta tuntisi tuota no no älähän huolikaan minähän panin ne raudat ja toisetkin panin sitten sinne tuota ja ja niin tulin pois ja minä aamulla sitten lähdin tuota kotoa täältä että pitää se lähteä katsomaan että kyllähän se varma on että tuota kun se se se jäniksen siinä tappoi niin kyllä se tulee syömään minä en - minä en sotkenut niitä jälkiä kun oikein sievästi vain menin ja takaisin hiihdin sitten takaperin siitä jäljeltä ja ja peitin silitin sen kaikki tuota ja no älähän huolikaan minä aamulla menen sinne sitten niin on täällä juossut täällä se on näkyy onkin on juossut täällä ja - se on mennyt minun ladustakin yli no minä että no niin tuonne on näkyy mennyt siihen se se oli sinne mennyt sinne jossa se oli se raato -- se jäniksen raato no minä tulen sieltä no herranen aika mikä tämä on kun lumi on pudonnut kun ja katajat on eli - havut jääneet mustaksi sinne lumen päälle ja minä että voi sen takainen mikä tästä tulikaan ja sieltä ylempää kun kettu - juoksi ja se putosi siihen hautaan rautoihin niin no siinähän mellakka nousi ja sehän sotki kaikki ne sen lumen minä luulin että se on - mennyt tuota minä menen sinne minä katson ei johan se on vedellyt niitä rautoja täällä näemmä ja no minä että hyvä tästä taitaa tullakin älä huolikaan tuota ja no niinhän se tuota sitten minä lähdin hiihtämään ja niin minä tapasin sen siellä sitten - ja siinä tulikin sitten kilvan ajo no eihän se päässyt pianhan minä sen kolhin ja niin tulin pois sieltä ja no eihän niitä ollut kuin kahdet raudat niin minähän otin ne rautani ja niin tulin pois tänne kotiin ja no kyllä minä että nyt sitä kyllä nyt se kyllä lähtee ketut tuota että ja no niinhän se minä sitten nyljin ja voitelin raudat uudestaan ja toisena päivänä ja niin lähti sitten tuolle Korolammin puolelle että siellä kun on kettuja kanssa siellä ja poromiehet siellä sanoivat tappavan porojakin ja minä että siellä niitä on no niin menen menen sinne niin joo täällä on täällä on kulkeneet ketut ja no minä mitäpä siinä kun minä sitten alan ja hiihdän sitä jäljen laitaa vähän ja katson nyt missä se semmoinen paikka että josta saisi panna niin että siinä ei olisi sitä lumen - sotkua - paljoa - että niin kuin puu puun tyvestä ja puun suoja ja no minä hoksin että tuossa on hyvä paikka tuossa on - kuusi ja siinä on - sakea tyvi ja karahka on toisella puolen vielä että se on semmoinen niin kuin olisi reikä tällätty siihen että tuosta tehnyt rannion no minähän pistin siihen raudat ja tuota ja niin lähdin pois ja toiset minä kanssa sinne panin tuota ja niin se sitten tuota minä aamulla lähden sitten tuota ja se oli silloin - yöllä kova tuuli ja se tuota mutta se oli maisemamaa sakea maa siinä johon minä panin ne raudat ja ja sitten ne - Eetu-vainaja oli siellä lintuja pyytänyt tuota ja ja se oli sitten - tullut sille jäljelle no - minähän että no mikähän täällä että kuka ja se oli sitten tarkantanut ne jäljet tarkannut ja no se näki että se on tässä on pantu raudat tuota ja ja se on tarttunut kettu siihen ja sehän lähti hiihtämään sitä ja eihän se kaukana ollutkaan sehän nutikoi hengen pois sitä ja ja niin pani puuhun - kiikkumaan tuota että siitäpähän saa joka kenen se on niin no mikäpä siinä eihän meillä ollut ajattamistakaan minähän sain sen ketun pois siitä ja minä että no hyvästi se - onnistaa että kyllähän se on varma että tuota nyt on oppi jo minulla ja sitten kun se oli siihen kaatanut puun männyn ja hongan vielä ja siinä se oli sitten se Eetu että mitenkähän se mitenkähän se nuokin on kaatanut ja se on noita myöten tuota tehnyt kulkenut kun ei näy jälkiä muita ja se on se justiinsa latua - pitkin kaatanut oli sen yhden hongan siihen että että se on tuota puita myöten sinne mennyt ja pannut ne - raudat että sillä se meni ja sitten se kun se meni kotiin siellä oli sitten tutkittu että miten se oli käynyt ja niin että niin ei se muuten olisi mennyt mutta kun se oli potrastanut sen jäljet tuota niin ja siitä se lähti sitten ja ja kyllä se on se on sillä lailla että tuota sitten kun me pyydettiin sen Harju-Alpin kanssakin kahden porukassakin kun me pyysimme niin se pyysi tuota - monta monta - kolme viikkoakin kun se pyysi tuolla Alivaarassa eli Oulangan rannalla siellä yhtä kettua kun se oli - kalliolta pudonnut poro jokeen ja se sitä kävi syömässä söi aina ja ja se pyysi ja kun se pani raudat se teki eri jäljet ja niin kävi siellä syömässä sitä raatoa ja se ei ei mennytkään niin ja niin se tuli sitten meille tuumaa että kyllä se on sillä lailla että se on sinun lähdettävä että kyllä se hänestä elää se kettu että ei hän ei kyllä enää hänellä ei ole enää oppia että miten sen saisi minä että jos ne on raudat hieronut sanoi että ei niin tuota no minä että no jos no minä hoksin että no annahan tarkastetaan tuota että kun olet pitänyt niitä rautoja niin kauan että onko ne hieroutuneet ja niin menimme sinne sitten hiihdimme ja tuota no se tuota minä sanon että tuohon tuohon tuohon minä panen tuota no se sitten että no menehän panemaan että se hän katsoo täältä tuota että ei hän lähde sinne sotkemaan jälkiä no minähän siihen pistin sitten ne raudat ja ja se sitten tuli siihen ja likemmäs ja se noin kuikuilee ja katselee no jos se vain kulkee varmasti se tarttuu noihin rautoihin niin no älä huolikaan tuota sitten - mentiin vähän alemmas siihen ja minä pistin siihen korpeen toiset että minä että no annahan olla että jos se vain tosiaan tulee niin ei se vain kyllä se tarttuu niihin ja sittenhän se aamulla lähdettiin tuota ja ja niin hiihdetään sinne tuota kun minä oikein sen muistan niin se oli meillä ja se oli kolme porukassa silloin - ja niin se tuota mutta se oli meidän kahden se yksi se Oulangan kettu ja se oli sitten täällä taloja likempää sitten se oli joka pantiin langalla ympäri tuota että ei päässyt mihinkään että se oli kierroksessa
no entäs sitten
no sehän oli tuota kun se sitten tuota se me mentiin sen mikä se nyt olikaan se se
Karila
Karila niin Karila se Taivalkumpuun me kierimme tuota sen ketun tuota
Erkki Hänninen jatkaa no niin mitenkäs siinä sitten kävi
no joo jos nyt tuota ne jo kun se se että se tuli tuo tuli se sitten kohta kolmatta kun me tuota se oli - se oli tuota meille meidän kolmen kanssa - yhteinen se pyytö siellä Taivalkummussa mutta se oli nyt meidän kahden se sitten jota se kolme viikkoa pyysi se Alpi sitten sitä ja niin se lähti sitten sinne ja me menimme tuon Jauhiaisen sen kanssa sen Karilan kanssa sitten Taivalkumpuun - tulimme sinne raudoille ja ja kun tuota se Alpi meni sitten sinne Oulangan taa ja no kun se hiihtää ruhni sinne sinne talvitietä myöten no no se - menee menee niin näkee on tästä kulkenut kettu no mitenkähän tuolle kävi no kun se laskee sinne vähän alemmas no näkee että jo se on tarttunut rautoihin niin ja niin se siitä lähti sukimaan sitä ja niin se ajatti se se sai sinne tuota sitten sen ja siellä korvessa tapasi ja sitten siellä se tappoi ja niin se kun miestä olet tuota hiihdättänytkin mutta jopa sinä petyt tuota niin että tulipa semmoinen mies että joka petti
mikähän siinä oli sitten ollut vikana aikaisemmin
silläkö että ei ollut tarttunut no se oli aina mennyt eri jälkiä kun tuli raudat tuli niin se kun meni niihin rautoihin vähän matkaa se niitä ennen jo kääntyi aina pois ja kiersi ne raudat ja niin meni siitä jäljelle ja ranniolle takaisin ei muuta - totta siinä oli haisu vissiin aivan varmasti haisu ei siinä muuta ollut tietenkään ollut kun se oli pannut kaikki kengänpohjatkin käärinyt -- oksilla ja tuota tallukkaan pohjat ja että ei tuota - haisisi kun se oli rautoja pannut aina niin no mikäpä siinä on se minä sitten sanon sille tuota että jos se on tarttunut niin älä tuo näköön tuota että tuota ei me anneta - sitä sille sille annetaan tuota Karilalle siitä osaa kun se on meidän kahden jo ennen pyydöstä niin ja no niinhän se sitten sen tappoi siellä ja niin se sinne pani lumen alle heitti tuota ja ja niinhän se sitten me menimme tuota sinne tuonne sitten Taivalkumpuun menimme tuota niille raudoille no se Karila että onkohan tuo kulkenut no minä näen mennään sinne niin se on jo - vetänyt rautoja siellä ladun sivulle no minä katsoin minä että mutta en Karilalle puhunut mitään minä että minä että saukko on tullut tänne niin että minä saan nähdä -- ymmärtää tuota että onko hän - ketunpyytäjä no sanoi onpa kyllä ja iso on ollutkin minä että kyllä tämä on iso että olisipa se mukava kun me tavattaisiin tämä että tästä saisi ison taljan tuota ja ja se tuota on nyt niin tosissaan että vai kyllä on iso saukko onpa - ja sitten se meni sinne ladun sivulla ja siinä oli sitten kuusikanto semmoinen vanha korokanto ja se oli siihen ladulle käsin noin kallellaan noin niin ei tohtinut muualta mennä siitä yli ladusta kun se siitä kantoa myöten nousi noin ja tuonne kannon nokkaan ja niin sitä hyppäsi sitten yli se oli se latu haisi niin pahalle vissiin niin ja niin sitten tuota me lähdettiin ja hiihtämään se sitten että kunhan ei olisi Oulankaan mennyt minä että ei se ole kerinnyt Oulankaan mennä että tästä on vielä pitkä matka Oulankaan että tuossa on oja että jos se siihen ojalle on johonkin tuota mennyt tuota kun johonkin komoon no minä - minä sinä sanon että hiihdähän hiihdähän kovasti että tavattaisiin no se hiihti hiihti minä näin että ei tästä tule mitään nyt jo on niin kuin lämpimissään että että kyllä tuo ei kannata no minähän törmäsin siitä - yli eteen tuota ja no sehän jäi niin kuin kanto siihen sitten minusta no minä hiihdin vähän matkaa tuota niin no täällähän se mennä remppaisee se kettu rautojen kanssa no minähän tuota ei muuta kuin hiihdin rinnalle ja nokkavarteen napsautin kepillä se se meni tyrmään ja niin poljin lumen sisälle niin ja sehän siinä siihen se kettu kuoli kun minä päälle menin niin sehän kuoli no ei kaveria ei vieläkään näy minä että no pitkästipä se jäi jo ei ei ole hänkään suksimies ja no niin se sitten tuota se tuumaa missä se on minä että jo se on minun jalkojeni alla eikö sanoi onpa tietenkin minä sanon no sepä oli hyvä no minä että minä kuulin että nyt on kuollut että ei enää liiku tuota minä että no kaivahan tuosta tuota ylös sieltä se
saukko
no se rupesi kintaallaan kaivamaan kaivamaan rupesi tuota ja - no jopa on pitkäkarvainen - tuo saukko minä että hyväkarvainen näkyy olevan no sitten - no se ällistyi ja katsoi silmiin tuota ja tuokos minua nauratti että siinä se siinä se nyt on se ketunpyytäjä se kehui että hän on ketunpyytäjä että hän on ja - valehteli että niin ja niin paljon hän on saanut kettuja ja ja eikä tunne jäljistäkään kun on rautoihin tarttunut ja sitten kun on lumen päällä sitten vasta rupeaa tuota että mikä tämä on ei tämä olekaan saukko no kyllä se nauratti minua mutta minä purin tupakkaa ja käänsin päätäni pois tuota että että ei joudu kauheisiin ja niinhän me saatiin ne ketut ja kyllä se koetti että hän se kaveriksi mutta minä että ei kun minulla on kaveri - en minä tuota kolmatta tahdo tuota että onhan - pyydä Juntolan pojan kanssa sillä oli kanssa siellä - ketunraudat tuota ja siellähän on ketunraudoilla siellä Oulangassa silloin tuota ja se oli hän se kanssa pyysi siitä tätä - niin ja sitten se lähti se meni laajemmalle sitten se pyynti ja ja kyllä niitä vain kettuja lähti minä en muista tuota että olisi kettu - tuota kiertänyt minun panemat raudat tuota mutta kun se Alpi pani niin se oli aina vähän päästä se meni sen ohi sillä oli tuossakin kylän lähellä oli tuossa Kaakkurilammin takana siinä ammut kertoivat poromiehet roukkioon poroja oikein ja siihen että siitä taloon - hevosella ajavat
kuinka monta kuinka monta sinulla oli nahkaa sanopas sekin
- älähän vielä annahan tuota ja se minä sanon että tuota no menehän sinä sinne panemaan minä menen tuonne Tahkovaaran puolelle panemaan niitä rautoja ja sehän pani sitten sinne kahdet raudat siihen pororaadon tykö ja ja minä panin Tahkovaarassa siellä oli sitten siellä vaarassa oli kahdet raudat ja ja minä sain sieltä oli sitten siellä - oli vielä sitten muitakin rautoja mutta minä sain sieltä kaksi kettua Tahkovaarasta niin ja hän oli tuota pani sinne ketunranniota kun oli aivan mahdoton rannio siinä kun ne kulki syömässä niitä -- poronlihoja ja ja eikä siellä tuli yhden kerran kettu ja se ei palasi pois ei astunut siihen polkimelle vaikka ei ollut kuin yhden askeleen takana vain ne raudat siitä käännähti pois että se on tärkeä ja se tuota teki ja sitten tuli siihen meillä oli liitto sitten siellä aavalla että tuota tullaan yhtenä että hän sinä odottaa tuota no minähän näin että tuota se jo seisoo siellä ja sitten kun se näki että minulla on kaksi kettua se sanoi että no sinä se kyllä olet kettumies mutta ei hän ei saanut yhtään ja vain ei mennyt eikä että palasi pois että lähdetäänhän lähdehän - panemaan että ei kyllä se - hänestä elää ja niin me mentiin sinne poronraadon tykö sinne sitten raudoille ja se oli sieltä juossut sieltä harjun selkään ja no minä otin ne raudat josta se palasi että minä että no ei en minä usko tuota että ei mene kettu ja minä sanoin sitten aamulla sitten - että käyhän nouda se kettu pois tuota no kyllä hänkin niin luuli että kyllä se on kiinni no mitä sehän oli tullut siihen ja samoihin rautoihin ja kettu tuppasi jalkansa kiinni niin ja niin niin se sitten kävi tuota se pyytö ja minä olen saanut yksistä raudoistakin yhtenä päivänä tuota niin kaksi kettua minä lähdin rysille tuota tuonne Mukkalampeen tuota lähdin rysille ja - minulla oli ketunraudat sitten tuota ladun yli josta se oli kulkenut ja minä illalla panin tuota ja no minähän aamulla menen se on kettu kiinni raudoissa siellä lammilla istuu ja odottaa minua että tulehan pois sieltä no minähän - kävin siellä rysillä ja samoin se kettu oli ja no niitähän oli mateita ja minä otin sieltä niitä mateita ja sen ketun otin ja sen raudat otin ja minä että kyllä pitää tuota tehdä että ja puhdistaa nuo raudat tuota että vähän on täällä rautoja täällä kotona ja minä sitten iltapuoleen siinä se oli kolmen seutu tuota kun minä lähdin sitten ja no se on kettu juossut silloin päivällä siitä tiestä yli ladusta minä pistin siihen ne raudat siihen ladun ladun laitaan no kun minä menin sinne rysille minä että pitää käydä siellä ne mateet pois sinne jäi niitä mateita että en minä kaikkia tuonne kantanut ottanut sieltä niin kun minä hiihdän hiihdän sitten takaisin palasin sieltä ja kun minä katsoin no herranen aika koiran kummitus se oli lähtenyt perään ja nyt se on tuota tehnyt ja sotki kaikki nuo - raudat tuota ja siinä mutisin itsestäni niin että kun lähti perään ja se ei ole ennen kulkenut talvella perässä ja ja nyt se on kulkenut ja no minä lähden nyt se oli vähän siitä ladulta pikkuisen matkaa jonkun metrin ylempänä siinä niin katsomaan että no on se on varma että se on tarttunut rautoihin ja se näkyy niin että se on vetänyt noita noita raudat ei siinä ole siinä asiassa mitään no ja siinä mutisen tuota että jos jos minä tiesin että sinä lähdet niin sinä keppiä sinä olisit saanut ja minä katsoin siellä järven rannalla siellähän se tuollahan se laukkoi minä että eihän tuo ole kun kettuhan se onkin ja ja tuohan se onkin ne raudat sivaltanut tuota sillä aikana kun minä nyt tuolla rysillä kävin ja no mitä siinä minähän sitten ei muuta kuin - otin kiinni sen ketun tuota ja ja samat raudat josta aamulla sain ja ei muuta kuin voitelin vain tuota ja sillä hyvä ja vein uudestaan no se toinen kettu samana päivänä
kuinka monta kettua te parhaastaan talvessa olette saanut
no se on niitä niitä ei jo muista tuota tekemään tuota tekemään ja lukemassa mutta kuusikymmentäkaksi kettua minä olen yhdellä kertaa myynyt yhtenä talvena niin yhden talven saaliiksi mutta niitä on sitten niin niin jo niin tuota niin ei ne nyt niin paljoa - olet tuota se se on isoin saalis ollut mutta siitä alaskäsin se on sitten niitä ei niitä ei jaksa muistaa ne on siksi jo aikaa kun niitä ei ole kirjalle pantu niin kyllä niitä oli säkillisiä joo
no olettekos te myrkyllä pyytänyt
olen
miten se se tapahtuu
no kyllä se hyvästi se tapahtuu
kertokaapas
no kun se tuota se on tuota sillä lailla sekin kun se on minä en ole minä kun olen tuota semmoinen semmoinen tuota pikkutalossa - eläjä olin ennen - ennen niin se oli tuota ja sitten kun kyseli noilta - pyytömiehiltä no eihän ne sanoi ei että - miten se tehdään pyydöt niin tuota siinä oli tuota se oli Käylän Iikka ennen täällä se ketunpyytäjä myrkkypyytäjä ja täällä kulki tässä Hautakylässä se oli tuolla Käylässä Kuusamon puolellahan se oli asui ja se oli kanssa -- ketunsaaja se että sai se sekin mutta se minä siltäkin kun minä oppia tuota teisasin kyselin tuota että miten se tehdään pannaan tuota se - sehän neuvoi väärin minä panin sillä lailla kun se hän neuvoi ja kettuhan juoksi siitä ja sehän ei tarttunutkaan minä että no noin tuossa se on minä että no et petä toista kertaa kyllä se on sillä lailla ei siinä se on siinä on ketun pyydössä se on puhtaus ja ihmishaisu pois saada siinä se on kaikki
no miten se myrkky laitettiin
se tuota myrkky laitetaan sillä lailla että kun ne on ne on ne on semmoisia niitä on on kyllä hienojakin mutta se kun kapseli tehdään tuota olen minä pitänyt lasikapseliakin kyllä mutta kyllä se on saa tuota olla tekokapselissa kanssa se on tuota talista tuota niin - apteekista ottanut tuota tämä mikä se nyt onkaan tuota en
rykniini
niin niin niin - rykniinimyrkky se on hyvää oli minulla otin minä kerran kerran otin minä näkyy kerran tuolta apteekista kanssa mutta se oli huonoa myrkkyä ei sillä saanut mitään ne söi niin kuin sokeripalasia vain ja eikä kaatuneet joo kyllä se on tuota ei ahmakaan kun on hyvät myrkyt niin ei - ei se tarvitse olla kuin ketun koku se se tappaa olen minä ahmojakin saanut monta kuka heidät muistaakaan
selvittäkääpäs joku ahmanpyynti
no se on tuota se on tuota tuota ahmalle kun panee tuota se on jos sitä ei ole tuota tehty pilattu sitä ahmaa niin se on se pitää panna tuota läjään tuota kolo kolo kaivaa kepillä että ei se vaikka sommallakin tekaisisit sen kolon tuota niin ja siihen sitten panee että niitä on useampia niitä puruja niin että ei se yksi ja se silti yksikin - syö mutta se saattaa mennä sivukin siitä mutta kun se on isompi haisuläjä niin tuota se siihen varmasti ensin - toppaa joo minä ja siihen minä en pannut tuota tuo tuossakin Taivalkummussa se on ensimmäinen kerta silloin myrkyllä pyytöä minulla tuota ja minä tein tuota se oli tämä tämä ohjasi Hauta-Eino-vainaja minua silloin ohjasi vähän eli no niin kuitenkin se oli kanssa -- vanha ketunpyytäjä että tuota sillä lailla miten ne tehdään ne myrkyt tuota ja ja - valmistetaan -- siltä minä sain se opin ja ja sitten tuota se sanoi että se useampi saa panna kun panna läjään ne syötit tuota että se on isompi - läjä niin se on parempi mikä löytämään sen läjän ja kun se tulee siihen läjälle niin sehän syö kaikki laidastaan sitten mitä siinä on joo ja kyllä se niin on mutta olen minä saanut - noin ketun - ketuillekin kun on pantu tuota ja se on sille ladulle päässyt ahma niin se on syönyt vain niin kuin kettu joo niin se on tehnyt että se on vain yksitellen syönyt aivan laidastaan sehän talitaan tuota se puru ketun ketulle kun tekee sen myrkkypaukun niin se kun on se kapselin on tehnyt tuota sulanut sen rasva ja se on puusta tehdään kaava minkä kokoinen se tehdään se niin ja sitten se kuivataan se pitää olla kuiva mutta ei niin kuivaan panna että sulaa se rasva se puru ja siihen sitten täyttää se - sitten - myrkky jauhaa sitten veitsen hamaralla tuota paperin välissä - sileän puun päällä laudan päällä eli pöydällä että se menee se hienoksi oikein se kun se on hienoksi mennyt sitten se - purun se se myrkky no kun se puraista tomauttaa niin se ei tuota - suusta putoa pois mutta kun on niin kuin suola - niin se pudottaa pois suusta että se joku tarttuu - huuleen vai sinne ja se ei ole niin varma saalis se menee - laukkomaankin mutta kun se on hienoksi - tehty se --- myrkky niin se kun tompahtaa suuhun niin se jää sinne tarttuu kaikki märkä suu se on varma kuolema joo
no kuinka kauan se elää sitten kun se on puraissut
ei se elä ei se elä kauan tuota se on se on se on yhdet minuutit tuota - kyseessä kun tuota se on se on kaikkein tuota jos minä nyt - sanon tuota noin kun on tuota niin noin sata se on -- seitsemänkymmentä seitsemästäkymmenestä sataan metriin sillä välillä se kuolee ja ja sehän kuolee kun on hyvät myrkyt niin - se ei ole kuin kolmen metrin päässäkin minä olen niin likeltä saanut kun on puraissut niin kolme metriä vain ollut siihen se on kaatunut niin mutta miedommat myrkyt kun on tuota niin se menee noin menee sata metriäkin joo
oletteko te ajattanut ahmaa
olen minä ajattanutkin ahmaa ennen niitähän ajettiin poikiakin tuota ja ja sitten pesällä vahdattiin ja ja ajattamalla ammun ampunut kanssa ja niitä olisi veikkonen kun ne muistaisi niin monta poikaakin tuota niitähän oli ennen ahmojakin täällä enemmän kuin nyt ja poikia sitten monet pojatkin monet pojat saaneet ahman -
koettakaapa muistella joku semmoinen ahmanajatusjuttu
no sehän tuota tuolla Vilmaselkosella olimme tuota minun setä setävaari ja sitten tuota tämä minun emännän velimies me lähdimme hiihtoon tuonne ahman hiihtoon sinne tuonne Vilman selkosille niin ja tuota me ajatimme täältä löysimme ahman täältä läheltä Aholan kylää se oli sinne tappanut poron ja ja ja ja kun se tuota olisi sielläkin nyt kaksikin ahman - tappopaikkaa rinnakkain niin se tuota me lähdimme ajattamaan sitä - ja niinhän me sitten tapasimme sen sitten jossa sillä oli reikiä tehnyt reikiä lumeen ja ja ja niin sitten tuota me sitten siinä lähdimme no niitä katselemaan niitä reikiä ja minä sanoin sille Viljamille - Kala-Villelle tuota että otahan pyssy käteen tuota että se ei ole kaukana niin kun on näin tässä kulkenut ja tässä on reikiä ja ja ja minä sivalsin kanssa pyssyni kun se oli tuossa noin mukalla tuota ja minä vilkaisen sinne takaa käsin siinä niistä - minä katson nyt se tuolta reiästä tulee korvat näkyy jo siitä lumen alta minä tempaisin pyssyni ja ja - vetäisin hanaan ja oikaisin noin no ei siinä ollut tähtäimessä varaa tuota se oli oikein sakeikko vesakko ja se lähti sinne painumaan sinne ja siinä oli yksi kuusi ja se sen kuusen taa sivulle meni siinä jäi minulla oli pyssy justiinsa kohti siihen reikään ja se tuon teki ja noin niepahti siinä se ahma niin se silloin pyssy laukesi kanssa ja se meni jalan tuon etujalan siitä ryhän vierestä ja no se ei se meni menojaan tuota - siinä ja jos se meni meni noin tuota suoraltaan niin se on justiinsa mennyt sydämen kautta läpi tuota siinä se mutta se piuvahti noin niin se siitä meni jalan alta tuota sen oli se siinä - kylkiluita vähän rikkonut kanssa ja niin se tuli sitten ajattaminen ja sanoin minä sanoin tuota että kyllä se on parasta tuota että hakee pojan pois että kyllä se ei käy tuota minä menin sinne jossa se oli sinne niin se oli veri roiskahtanut sinne minä että se ei tule enää että sehän raanoittui no niinhän se jäi se setävainaja sinne Hännis-Matti-vainaja ja se ei ollut kuin yksi poika vain se toi sen pojan ja se meni Vilmatunturin kallioon se emä - itäpäähän siihen ja siinä sitten tuota se me olimme siinä yötä ja ja siinä olikin työpaikka kun se sinne meni tuota sinne kallioon sisään niin eihän se sieltä - lähtenytkään ja me siinä rassasimme tulilla ja vaikka millä tuota ja ei - ei se - niinhän se sitten sinne kuoli ja aamusella sitten haimme kun päivä valkeni no siellähän se sieltähän me saatiin sitten lopultakin se joo ja toinen oli sitten semmoinen tuota semmoinen tuota ahmanpyytö täällä Sotkan välillä että tuota Märkimän välillä että se tuota se oli täältä kantanut lihaa tuota --- vaatimen persaukset siltä vetänyt ja kantanut sinne pojilleen pitkän matkan ja niin me sitten mentiin sinne ja siellä oli sitten jälkiä että ei niistä saanut selvää ja siellä kallioiden alla sitten ei kepillä - kuulunut päätä niin isoja reikiä sinne tuota ja me että se on huonossa paikassa ja sitten me lopulla sitten me hajasimme sieltä ja se ja sitten tuota se Hännis-Matti vainaja eli tämä Sirviö se siinä oli meillä sakissa se meni siihen sattui siihen ja sehän ahma rupesi siellä ärisemään no se päästi siellä niin surkean huudon vaikka sillä oli pyssy Winchester-pyssy että täällä se on ahma minä että se putosi johonkin kallionkoloon ja se on hengenvaarassa minä lähden sieltä ryhmimään ja ryhmimään ja no minä että no eihän sinulla ole täällä hätää mitään tuota sanoi että no tässä se on se - ahma että se - ärisee hänelle minä että no ei se niin - rumaa ääntä pidä ottaa tuota täysi miehisellä miehelle minä luulin että se on kiven koloon mennyt ja ja sitten me siinä olimme yötä ei sitä se oli sillä lailla se tuli kun kun minä muistan oikein tuota niin se tuli pimeä pimeä tuli sitten ja se oli se oli kuudanaikaa ja siinä kaivettiin sitä ahmaa ja se kepillä rassattiin ja se Sirviö ampui sitä sitä keppiä pitkin kepin suuntaan sinne kallion sisään tuota no eihän se sattunut siihen ahmaan ja ja minä kuuntelin syrjässä minä vielä että anna se minäkin ammun no se että ei se parane kyllä se hänkin ampuu minä että no ammu ohitse ja ja se sitten tuota teki ja minä kuuntelin sen jo loppui kaivaminen ei kuulu enää kaivamista ketun - tuota ahman - kaivaminen että se varmasti nyt tulee ylös jostakin sillä on - sillä nyt on reikä no minä nousen siitä sivallan sukseni ja niin nousen sinne yläpuolille minä kuuntelen niin jo siellä kaivaa minä siihen hiihtää sukasin ja sivalsin pyssyni tuota ja ja minä - no kyllä se tuossa on se on aivan varmasti se tulee tuosta se nostaa no se kun se se meni lumi hienoksi niin se niin kuin peukalon nokalla olisi lunta - tuommoisen nuprun nähnyt niin nosti siitä no minä että no tuo se tuossa se on se nokka että ei siitä tuota nuppua ei luminuppua tuossa ennen näkynyt tuota minä siihen paukautin no se humahti tuon minä haalasin sinne - lunta pois tuota ja Sirviö tuumaa mitä sinä nyt minä että no ahmaa tietenkin niin se että se ei ole siellä minä toppasin käteni sinne että kun sieltä ei kuulunut mitään että eikö siitä ole purijaa ja katsoi se että no täällähän se on tuossa se on tuota ja no ne että no miten se sinne meni - että no menihän se kun minä kuulin että se heitti kaivamasta niin minä sen tiedän ennestään että se silloin se lähtee - nousee ylös lumen alta ja niinhän me siitä otettiin tuota sitten aamulla ne oli nyt ne pojat oli niin ahtaita että meillä kun oli noita hauen koukkuja minullakin sattui olemaan lakkarissa ja se pantiin - luja lanka siihen ja ja niin vavan nokkaan ja niin sieltä sitten - rassattiin ja niin vedettiin - sillä ongella pois ne pojat sieltä ei niitä olisi muuten saanutkaan joka minäkin huojensin vasiten niitä ja onkiakin noin että sitten ei tiedä missä sitä mitäkin tarvitsee se joo ja niinhän me - ahma siinäkin ahmanpojassa saatiin ja ja olisi niitä monta muuta niitä olisi veikkonen mutta sehän tulee yökin tuota me oltiin kerran saukonpyydössä sitten taas se oli tuo Harju Alpi kumppanina ja ja Päiväjälli tuota oli ja ja sitten meillä oli kaksi koiraa ja ja se tuota se me olimme tuolla Maaningan selkosella se on se mikä se nyt onkaan se ojan nimi en minä muistakaan sitä Ahvenoja se ei ole no kyllä se taisi olla Ahvenoja ja ne on saukot noussut sinne ylös sitä ojaa myöten ja ja se -- Päiväjälli tuumaa että mistä ne tietää tuota jään alla että missä ne on että kyllä se on parasta että lähdetään pois se Alpi että sitten koirathan meillä on jotka tietää tuota että missä ne on ja niin noustiin sinne ylös tuota sitten ja ja niin mentiin sinne ja ne rupesi koirat kaivamaan sinne jokitörmiin no niin meillä tuli me - otimme ja padon panoon että padoilla niihin saadaan nyt kun on jää joessa ja niin tehtiin ne padot tuota ja se Alpi sanoo minulle tuota menehän sinä varmin mies tuonne alapuolelle että - sen se ensin rytkää että alaskäsin se lähtee isoon jokeen no niin minä menin sinne ja niin minä justiinsa siihen pääsin tuota niin se käväisi siinä jo tammen niskalla mutta ja minä kerkesin siihen niin ei päässyt yli menemään se piti palata takaisin minä sanoin että täällä kävi jo ja mutta se en kerinnyt ampua tuota että tuota se kyllä se tulee sinne ylös nyt ja sehän siitä nousi tuota siitä jokihaarasta sitten nousi yksi lähti laukkaamaan ja koirat otti kiinni sen ja niitä oli kolme saukkoa ja niin se minä olen pikkuisen aikaa minä näin jo jo jo jo se tulee se - alaskäsin - saukko taas että vesi värähtelee siinä sulassa no minähän tälläsin siihen tuota valmiiksi että no saapa nähdä mistä kohti se nostaa nokkansa tuota niin siinä oli se meni niin - lähelle minua tuli niin suoraan aivan aivan kengän viereen tuota tuli ja ja minä kuulen jo siinä kukertaa jo kukertaa tuota no minä että en minä ei minä liiku annahan siinä kukertaa ja kun se tuli ja se se - tuo kokkare nokalla